د مرستندویه غونډې د جوړولو لپاره، اول باید پوه شئ چې دا غونډه ولې کوئ، مثلاً د چا د مرستې لپاره بیا وخت، ځای، او څوک ګډون کوي وټاکئ، او څه شي ته اړتیا ده لکه څوکۍ، خوراک یا مایکروفون په پای کې خلک راوبلئ، هر څه تیار کړئ، او غونډه په ښه ډول مخته یوسئ.